Ny lamba-baravara da matetiky ampiesan'olo lafa hiaro ny hazava mba tsy hiditra antrano ao da io koa miaro ny tsiambaratelon'olo, mba tsy hohitahitan'olo baka ivelagny any zany ny tsiabaratelontegna antrano ao. I io ô da tegna manampy amin'ny fanamboara endriky ny trano